Ny fanadiovagna taratra zaho, mi-maka-malaka eponzy regny antegna e, de <hesitation> atôvigna savogno. De sasi-sasàna ake, rokorokotigna rokorokotigny de aminje kobanigny tsara amy rano madio. De maka lamba megnimegny hely antegna igny malemilemy, igny amirahagna azy de mampamegny azy, mampady azy tsara.